ga daten karek səda kachimo sai əmda əsgo ga bade, əmda ʒu karek səda kachimo əmda asga jiri sərən aʒu alasfu kwari aʒu pəbət. alaspu atu əmda va sədadu kachimo, əmda va aspadu ətkwa, kwari əmda va səsədak tamba fi babu kataʒa ʒa kawa ni əmda va sadau dən ah alasfu, alasfu ʒa bi atkwabina əmda va səda dək pəbat. pəbat atu bani, atə va səda kari kwetta, har va səda kari wadakka, kwari əmda va səda dən ətkwa, kwari əmda va bəyi kəlapiya əngəlla. ama dakau əmda tabi karek səda kachimau. ʒmda tabi omo əmda tabi sambul. amma ga daten əmda va səda. əmda əsga ənduno bai, əmda va jləmə wana du kalasfu yau dək pəbət. kwari əmda jlumu dək alawa, gafa gadina əmda va jlumu dək alawa indai ənda ba pəbat bai, əmda ba alasfu bai, əmda va jləmu dək alawa. pəra əmda va sədadə kachumo. to amma ine kəma əmda takati tabi, karik ʒaman, əmda va jləmən wana dək omon, ʒmda va jləmə dək sambul. akchine əmda va sədadu kachimo. tanu əmda va səda du va əpsadu, amma gadeten əmdo pəra aʒubai sai pəbət də alasfu bi kwaya, ah dawo. akchiyau fi əmda va jləmu də wana yadak əpsa dajak səda pəra